<noise> Salama Ragnandria! <noise> Tahi-Nagnahary <noise> rehe <noise> mba <noise> apolianonareo <noise> ty rano ama ay <noise> atoy <noise> fa roa <noise> andro <noise> zay ty tapake. <noise>